كنظן בלי אלבלדאן חאסה תוואזון בין אלאסתקסאף דיעל אלפדאא ו ח'ל אלמשاكل לי קיימה פאלארד, אלאסתקסאף כיעאונא נפמהו אלקון אכתר כיעטינה פרס ג'דידה ולקין מננסאש בלי קיימין משاكل כבירה הנה בחר אלפקר אלתלול ואלתעלים לי חאסהום אנתיהאם עאג'ל לפני מא נצרפו בזאף דיעל אלפלוס עלא אלפדאא חאסנא נדמנוא חייאה קרימה לנאס לי עאישין דבא ולקין פנפס אלוואקט אלבח'ת ען אלפדאא כייג'יב ח'לול למשاكل דיעלנה פאלארד אזא עראפנו כיפאש نستעלוה בטאריקה סחיحة.